Eh njaram jei mi ɓuri yiɗugo Miɗo yiɗi jeyɗi ndewbo ceedu sabu o waɗi seŋndi ngam no feewi. Ndewbo ceedu ɗum waɗtude ko haɗtude ceedu, waɗtude ndiyam woni taƴre.